Kyiraa ke nkere mu ba-fii me n-byi aje diikpu ne afee, m-re n-m byem mbyi byi-mu mbyi byi-chi ke nkere mu eten bnyem mbyi byi-mu mbyi byi-chi, Aciring aciring ke nkere mu eten byem chwon byi-chi be mbe bwasing ke nkere mu dyiji oye-buu ng ke bujiro <noise> eten byi-jwo etyem ndum byi-ta kanyi kparadat, ke na byimee byi-kabe ng byi-fu, banet chwon mbe mbe kyiji ba-chi ba-barung ke ndyi byi-tyem bale ee-akwop byi-jwo <noise> etyem oshe, otibing ashe byi-kan achi. ke banet mbe ba-chi barnkponge okakara byi-tyem bambam ebe, byi-ti byibarn ebe kparadadat a byi-ti kambyi ene. byi-ti kambyi kparadadat byi-bwa esim byi-bakeon ncibi mu eten mu esu byisat byi-kan o-chi o-me kyikit nkyi onet mu ne okwa mu o-chi o-me kyi bam kyi-kyu kparadadat A byi-kan achi ke dyizong onet ondyi onyi nke badakam ncibi mu bwasing byisat bakinkan to ba-da ng efean ncibi mu ebe. aciring aciring dyi ji ndyi byiru byifyifi kijwo nang kara ba-ba ne burang ka-bati anyi onyinishua nang ora. wan kyisat to nang ara, o-yip kabu bato o. bate aniye Ke kyikit ankyi ne byi dakyi, byi-nyi dyinyi eten, byi-kim ane. byi-ne ng ane, Esu byiset. Anyi ke byidatong nang yes mu odaman ene ane anyi ke byidanyit byi-fu onet amu o-men ene ano bane eten, ba-kwan ane, anyi ke byece byi-fu, onet mun o-man ekwan ane banchi eten to, anyi ke badenyit ba-fu, wan muu o-kwane ke chwom nkyin kiishwo ankyi nkyi mu n-set ng neem, dyici dyiji, kang kang eshe mbe bafi ba-man ekem bancibi mbe ebeba-bang ecibi anyi byi-nyi dyiji, byi-dyi i aca, byi-chi aya byi-neong tatata dyicoforong dyice a dyiji dyi-farang eme, byi-kpet ng efe nshwan byi-fin, ke na aku kpa kpa okwa o-mu ofi okwa mu okabara raa odosan o. ca ke otibinge oshe ofi oduchi onet mu bame. o meeng. Baafe bakut o-mee buka o-bati, kiinwange kyi-kutong A kii nwong adyi kyidacibi ne otukaku bga-kuryi enop byi-ca, byi-gee ng byi-ca tete dyicoforong dyi-ce e ne ke eji nyi kpa kpa kpa e-mu ko, efi wa nyi kantiki nyi nang yee nang yee mu ke kaatu n ke emen aku kyije kyi-mu, byi-cibeng kyikit kyibong byi-chi aca ne ari kyye kyi-mu ko konong kanong kanong Nang a-re ke n dum okakara tete dyicakorong dyi-ce a an onet o-da o ekye afainibongnang a-re ke ndum nang nya ke a-waa, n-re ng dytyem dyibonge. a-dim, fim okoodi a-ribi nta mante ari onat muu edu o ebi kyiraaa ba-kware ne bari ke ndure ba-ta ng bari kyira da mii ba-cen n ba sa ba net eju bafi banet emin bafi nang nya ke a-waa, a-waa dyityen dyibonge a fanikong aachi ben ke n dumene ke ejii nyi. Be byi\kan byi-kan e-mu ko ke nkere mu ejii nyi kpakpa kyije kyi nuu ko byi-mu byimu byi-to ng bari kyjie bmchi o. tong wan eman kyjie bwan to ba-tong kyjie ne bachi acceringaciring ke kyiket n kyi banet mbe ba-fim dybong ne mbe, aatigs a-ri afe. nikong nang nya ke a-waa, kyi-tong ng kyikyije nchan o. yap o. o detong o-fu, wan bone eji, a-kpet enyit kyika banet anbyi wan bone eyen nang mu ke oshe okiri a-ca a-dakan a ba-pem dyibong afanikong nyi anwa enne ne ashwan ashwan a-mu afia-cen nyin ke byika tete a. byi bansan mu o-ri o o-kan o we wan bone ba-chi byem kyikit kyibonge ke kyikim banet